الصفات اللي تعجبني في الأفراد أول شي الأمانة والصدج، أحب الناس اللي يحبون يكونون أمينين ويكونون <hesitation> صادجين في اقوالهم وافعالهم، كمان أحب الناس الأذكياء والناس اللي رحيمين بالناس اللي تحت منهم ولطوفي لطيفين وبشوشين كمان وأحب الناس الشجاعة مرة والناس المتواضعة أكيد.